طبعا الكمال و المثالية حاجات مستحيل انك تصل ليها و <hesitation> في حالة المجتمع دي، طبعا اول شي فكرة المجتمع المثالي دي شخصية الى حد ما و كل زول بيكون عندو فكرة مختلفة منها. ده غير انك ما بتقدر تتحكم بي تصرفات الناس كلها و تضمن انك تصل لي بيئة مثالية.